<noise> Gny sakafo Vietnamien ohatsy: <noise> Bansa, paty vary io da <noise> hoany miaraky am henakosoa atono. Da misy koa ny fôkôn, io ndraiky koa da <hesitation> misy hena da ahodikodiky, vità soa. Da misy ny koa vary avao koa io fa atao maditidity. <noise> Zay zao gn mba haiko.